Kua molino <noise> reta ikavi yayojo vaera temiti ia, omobo <noise> vi i yandeve, jare omee vi yandeve electricidad kuaraigui oyemoconecya pañel solar rami jaeramo ikavi kua mol